कछोहा जल और जमिन दुने ठिहामे बैठनबारो एक उभयचर प्राणी हए । जा सरीसृप वर्गमे पडनबारो सबसे पुरानो और बुद्धिमान हए । कछोहाकी उमर आदमीक उमरसे दोबर उमरतक जित हए । करीब १५० वर्ष जिनबारो कछोहा कैयौं देशमे मिलत हएँ । जिनकी पिठ बेढम पक्की हड्डीक होतहए । कोइ कछोहा सुधे होतहएँ पर कोइ कछोहा त गजब खतरनाक प्रजातिके फिर होतहएँ । अगर बे दिक्काए जो जातहएँ तओ आदमीक ज्यहान तक लैलेतहएँ । कछोहाके दाँत नाएँ होतहएँ पर यिनके मुँहभितर अरिया कैसे दाना होतहएँ । हिन्दु धरममे कछोहाके भगवान विष्णुकी दशौं अवतारके रूपमे मानत हएँ ।